اوبه د باکتریا لپاره زمینه برابروي. اوبه لرونکي خواړه ژر خرابېږي. د اوبو کمول عمر زیاتوي. وچ سوي خواړه اوږدمهاله ساتنه لري. یخچال ته اړتیا کمه وي. د اوبو کمښت له خرابېدو مخنیوی کوي. په انتقال کې آسانتیا راولي. د غذا حجم کمېږي. خوند هم ښه ساتل کېږي